So adaa kep wo ate wan wan, wan ove gbe inevi nne akwu arem mmena nne asaa mme egben akep mme akevi mme before amee aghge annanang omo ewanawe asegeren nne odaa so isunena akep iko asagha ono uyani itugi ovoi onodum uyani itugi uyani itugi usaa anome ighayene agbe remema ghee reni igben ghee edaiden igbon agbe ayani itugi nnge gbana ukwuoo itak igben iree wee ugee ghammee eghat eghane eduvoo ighighani mma ano evack nna nomurum agbee kuwaa rume gbaa ghe jeni agba kwa sorouk asababa arem obie obie irume ghejeni aukwu asaa mma gbo wen agbe annang emem asei ghee utuu gbee akwaa fene gba izom unee asa mme egben ania kwu ghee ghee ren gee jeni so obie obie ovenn eme na inep mme ighana ume ani asei mme aaa araremi asei ghee jeni.